<hesitation> <noise> E reen niqaan kin kooj <hesitation> ni pa't wuuq' <hesitation> rimal kela' ku't kaan chakaan e ajeer kirb'an witeet' che xula k'olek k'ot la liix k'ot la lll kamxa kikooj chaneem la altoom <hesitation> taq blusa kib'ixeek pi kaxtilan <hesitation> k'ot la y wuxu' k'olek k'ot puwaq <hesitation> chaneem kin ch'abtaaj ki kib'aaj <hesitation> ki kib'aaj el qamaam qateet' ni choon xu' li wuuq' ki kojon li pa't ela' ki qalaj neek ixjaaj tujaal kirb'aaj katziij jun ki k'amaan chiran wa' kela' <hesitation> aj ch'ateen koj qa pa't koj q'uuq' y rajawxiik ela' qa kojon xa kela' <hesitation> ka ka k'utb'eek che aj ajtujaal xa kela' neem ripatan qa qayatikaan <hesitation> wa' xa qa qakoj ticheek ka pa't wa' qa koj ticheek q'uuq' e piriliik che kaaj pe wii' ketaam taaj rimal la <hesitation> qa k'oj qa pa't k'oj q'uuq' <hesitation> ke q'alajneek che rijaaj aj tujaal ela jun ixaq' jun aliit aj tujaal kirk'oj ritz'iaq kirk'oj ripa't qas q'os riliik <hesitation> xa kela' qa ya takaan rikojiik k'eey chaneem rii' qalan xu' chek liix kik'ojon kijaj tichek ki k'oj pa't kaj ticheek ko k'oj uuq' rajawxiik ela' qa kojon re kaya <hesitation> re re riq'ut neem cher aj aj ixq'iib' aj tujaal.